Fômban-drazan̈a bôkà Brezily ndraiky zen̈y man̈ano karnavaly deriô irô oe, amin'ny andran'in̈y zen̈y manao defile <hesitation> kolera àby in̈y manao sambaby reny zen̈y irô. Dia avy eo koà irô man̈ano selebrasion maventy eran-tany zen̈y. Dia manao festa jom- joma eo kôa efa avolà fanjavan'ny jona man̈amariky zen̈y ny hoe masin̈y fan̈aovan̈a masin̈y tsinjaka avy zen̈y de man̈ano firavoravoan̈a kà irô.